Bueno, e̱ste̱e̱, xxkhaa <hesitation> khaa rí wanitsu rí kháanꞌxo̱ꞌ none̱núwíinxo̱ꞌ desde, desde wajyúú, ñajuun khaa ndxáma itso̱. E̱ste̱e̱, rí ndxáma itso̱ ikháanꞌxo̱ꞌ no̱ne̱májánxo̱ꞌ ne̱ ga̱jma̱á khaa ndxáma maxa, ra̱ꞌkháa neꞌgo̱o̱. Nukúya̱axo̱ꞌ mbá ndxáma rí, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí más o menos, e̱ste̱e̱, mbá tsiguu má, jngó ste̱e̱, ndu̱ya̱axo̱ꞌ ne̱, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ cosechar ne̱ rá, ndu̱ya̱axo̱ꞌ ne̱, mí e̱ste̱e̱, nu̱riꞌixo̱ꞌ ne̱. Puro a̱kui̱in ne̱ ijmaxo̱ꞌ míí naꞌga̱ ne̱. Ginii, pero ginii naꞌga̱ khaa, nu̱ñi̱íxo̱ꞌ kha conseguir mbá, mbá kilo etso̱, puro etso̱, mbá mbá a̱jma̱ rí géꞌdoo xuviuu. E̱ste̱e̱, <hesitation> ginii naꞌga̱ khaa etso̱ no̱ne̱xo̱ꞌ, mbá naꞌga̱ ne̱ waba. E̱e̱n, <hesitation> a̱ꞌkhue̱n rí nu̱xtuáꞌánxo̱ꞌ khaa, <hesitation> khaa xúgíí ndxáma rí nu̱riꞌxo̱ꞌ, nu̱xtuáꞌánxo̱ꞌ ne̱ awúun ne̱. E̱ndo̱ó mbá xóo mágá nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ mí idú, jngó ma̱ge̱ꞌdoo khaa, e̱ste̱e̱ ríná. Éndo̱ yáá naꞌga̱ máꞌ khaa etso̱ khaa rá, nu̱gíwa̱nxo̱ꞌ nu̱xtuáꞌánxo̱ꞌ xúgíí khaa ndxáma naꞌga̱ ga̱jma̱á ne̱, naꞌga̱ro̱ꞌoo ne̱, e̱tha̱nxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ. Naꞌga̱ro̱ꞌoo ne̱ khaa etso̱ jmí ndxáma rá. E̱e̱n, <hesitation> ndóo yáá niꞌga̱ máꞌ ne̱ naꞌnewabaa khaa ndxáma. <hesitation> nu̱u̱-nu̱u̱-nu̱u̱-chi̱jmbíixo̱ꞌ ne̱ ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, mbá vaso, jndo náá rí nu̱xkamaxo̱ꞌ rá, nu̱chi̱jmbíi, nu̱chi̱jmbíi, nu̱chi̱jmbíi asndo naꞌñuu ste̱e̱. <hesitation> Naꞌne waboo ne̱ xúgíí, naꞌne waboo, waboo, waboo ne̱. Tsí waboo mi̱ndaꞌkho ne̱ rá, nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ chájwíin iya, jngó e̱ste̱e̱, ma̱xáꞌne waboo guéño ne̱, porque ndóo yáá, e̱ste̱e̱, naxa̱a ne̱, i̱wa̱á waboo ne̱ ma̱ꞌne. Kajngó waba miꞌsi, waba waboo ne̱ no̱ne̱xo̱ꞌ. Mí e̱ste̱e̱, mangaa nu̱ndáwa̱áxo̱ꞌ ne̱ khaa inúu, e̱ste̱e̱, <hesitation> e̱ste̱e̱, iná nu̱ndáwa̱axo̱ꞌ ne̱, mbá khaa, inúu khaa, yerba santa. Nu̱ndáwa̱áxo̱ ne̱ jngó ma̱ge̱ꞌdoo khaa sab- khaa- sabor- khaa inúu rúꞌkho̱. Mí nda̱wa̱á ndóo rí nagaꞌá, nagaꞌá ne̱ rá, e̱ste̱e̱, yáá a̱ꞌkhue̱n rí mbu̱ya̱áxo̱ꞌ tsí máján khaa ríná, tsí máján ndasko̱ꞌ ne̱ rá, a̱khue̱n rí na̱gata̱a ne̱. Mí comida rúꞌkho̱ kháanꞌxo̱ꞌ ge̱e̱, nu̱ñi̱-naphoxo̱ꞌ ne̱ desde, es̱te̱e̱, <hesitation> bueno snde lájúún khúún e̱ste̱ naꞌnemújúun ne̱ náníꞌ naphoxo̱ꞌ, mí e̱ste̱e̱, <noise> rúꞌkho̱ rí naꞌphi̱i̱ mi̱ndaꞌkho ge̱jyoꞌ, porque kháanꞌxo̱ꞌ nu̱-nu̱ñiñi̱íxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱, nu̱-nawiꞌdu xi̱ndxáma ge̱jyoꞌ. Rúꞌkho̱ máꞌ juun rí, e̱ste̱e̱, mbá fuente rí ikhaa rí naphoxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ mbá, <hesitation> creo que mangaa antes na̱gu̱ma khaa, naphomáxo̱ꞌ ne̱ mangáanꞌxo̱ꞌ xúge̱ꞌ khaa, khaa <hesitation> gaꞌwuun khaa ndxáma, naꞌñuu revolver khaa ndxáma rá, pero ginii rúꞌkho̱ rá, ste̱e̱, nojndoo ne̱, nojndoo, ste̱e̱, ndxáma. E̱ste̱e̱, naꞌ i̱ꞌñúu ne̱, mí na- naw- nawa̱a ne̱ jma̱á chájwíin ñu̱u̱, mí rúꞌkho̱ mangaa na̱gu̱ma khaa gaꞌwuun kháanxo̱ꞌ naphoxo̱ꞌ. Tal vez i̱mbrúthun sabor naꞌne khaa, pero e̱ste̱e̱, creo que va fuente rí kháanꞌxo̱ꞌ naphoxo̱ꞌ desde antes ñajuun khaa ajma̱a̱, a̱jma̱ enii naphoxo̱ꞌ khaa ndxáma kháanxo̱ꞌ.